ஒரு பாத்திரங்கழுவி பாத்திரங்கள் பாத்திரங்கள் மற்றும். சமையல் பாத்திரங்களை தானாகவே சுத்தம் செய்கிறது. இது உணவு எச்சங்களை அகற்ற சூடான நீர். சவர்க்காரம் மற்றும் இயந்திர நடவடிக்கை ஆகியவற்றைப். பயன்படுத்துகிறது கைமுறையாகப் பாத்திரங்களைக். கழுவுவதை விட பாத்திரங்களைக் கழுவுபவர்கள் நேரத்தையும். தண்ணீரையும் ஆற்றலையும் மிச்சப்படுத்தலாம்.